ना ना श्रीलंकक बारेमे मय पढो फिर नैया और कोइ ऐसि बात फिर ना सुनो हओ । नत मय हुआ गओ हओं । तहि मारे हुंवाको कोइ एैसो अनौठो चालचलन मोय पता नैया ।